Misy karazany roy ranon-draha apesaiko amy magnadio: liquide vaisselle igny anasako lasety, da gne e sur'eau ana- anadiovako rano.